<hesitation> kalo untuk <hesitation> binatang yang jiji bagi kita itu ya salah satunya babi juga karena babi itu kalo di ta pe daerah tu dia pe sangkar itu pokonya di tempat yang kotor di <hesitation> pece-pece di pokonya dia makan juga <hesitation> kotoran dia pe dia pe tai tu di- dia makan juga babi tu makanya ta rasa kalo ei babi ini binatang yang jiji tapi <hesitation> ada ta pe tamang orang kristen orang cina de pe papa mantan bupati kepulauan sula dia pe ana laki-laki tu setiap kalo bajalang deng torang tu dia suru batembak babi trus kata dia tu kalo babi tu ya biar dia bermain di kotor tapi enak dagingnya trus kalo pokonya dia setiap bawa torang pi <hesitation> batembak babi tu <noise> bawa pulang biasanya dia pe papa tu kasi torang tu kalo. Kalo biasa kalo babi ana tu biasa dua ratus lima pulu kalo babi ana kalo babi-babi mama ya mungkin <hesitation> empat-empat ratusan tu babi mama dan untuk <hesitation> babi sendiri tu makanannya juga kotoran trus sampah juga dia makan makanya bagi menurut saya tu binatang yang paleng kotor dan binatang yang paleng jiji saya liat babi dan mungkin yang kedua itu ya ayam juga ayam- ayam menurut saya binatang yang paling jiji saya liat ayam karena kalo ayam itu dia <hesitation> <hesitation> sama seperti babi rakusnya makanan itu sama seperti babi sehingga <hesitation> de pe tai juga dia makan ayam itu turus kalo binatang yang kedua itu ya tikus tikus juga binatang yang paleng kotor dan tempat- tempat tinggal tikus itu ya di selokan-selokan di got-got pokonya di tampa yang bagimana di bilang kotor tapi ada orang yang mengkonsumsi binatang-binatang <laughs> yang kotor <laughs> kotor itu.